عادة أحب أحتفل بعيد ميلادي مع العائلة الأصدجاء المجربين، يعني نكون مع بعض في جو مليء بالضحك بالمزاح، أحيانا أروح مكان مميز أو نعمل تجمع ببيت مع كيكة لذيذة، وأحب <hesitation> أحلى شي لما أشوف الوجوه السعيدة حواليا، أعتبر هذا اليوم فرصة للتعبيرعن الإمتنان لكل لحظة حلوة عشتها مع الناس واللي أحبهم.